Ha kwamotru kwtre asilimia kubwa twetumia friji fo kwasababu baridi ha kwamotru finndo fya haribika mapema fo, shandu friji le fanya kasi ha kwamotru labda igandisha barafu na barafu stre maketi maketi ha kwamotru fo.